أكيد راح أختار إني أتحدث مع نفسي في المستقبل, لأنه بيتيح لي معرفة كيف سأكون, وأستفيد من النصائح والتوجيهات, لتجنب أي أخطاء, وهذا يساعدني أكون أكثر وعي واستعداداً للتحديت القادمة, ولأني من الأشخاص اللي ما يحبون يفكرون بالأشياء الماضية, فالمستقبل هو الخيار الأفضل.